सत्रा सौ सात म इंग्लैंड के राजा हेनरी आठ अउ किंग विल्लिअम्स स्कॉटलैंड के साथ मिलके ग्रेट ब्रिटेन बना देहीन। अट्ठारह सौ एक म आयरलैंड अउ ग्रेट ब्रिटेन ला मिलाके एमन यूनाइटेड किंगडम बना देहीन। यहा के मन अंग्रेजी अच्छा बोलथे।